اول شي نحتار الكلمات الي نغيد نقولا نفكر بيها نكتب بمسودة بعدين هاي الكلمات نختار منا الأحسن نعملا على شكل جمل وبعدين ننسقا ونرتبا وتكون بتسلسل حلو مرتب وبعدين نكتبا ونجهزا ما ننسى اهم الأشياء الي هي الاسم وكذا